फ्रासिन लास्कौ गुफा मेवता जे सगळ्यांग आडले पुराव की लोक तेंन्ना रहवातले। पण एक जूजा याद येता तेव्हरे सव संतिस ची 'हंड्रेड इयर्स वार' जेचे मणजे की शांबर वर्षाची जुजा। हितून ब्रिटिश लोकान आनी फ्रेंच लोकान मदी झगडी जाली। हितून जोआन ऑफ आर्क म्हणून एक अशिले जेका फ्रेंच लोक तिचो नायक मणतले। फ्रेंच या जूजेन जिकलें। पण चौदाह सव इकटिस वर्षां जोआन ऑफ आर्क हिका मारले। मगिर आयलो रेनेसांस। या वर्षाणी कला, शातिय, विज्ञान आनी खूप आनी शास्त्र वाडले फ्रेंच लोकां मोदि आनी फ्रांस या सगल्या खाडी एक प्रमुख केंद्र झालो। सत्राह सव नव्वेंशी फ्रेंच रेवलूशन झालो जितून लोकांनी राजाक कडालो। तेंन्ना राजा लुई पंधरह आनी राणी मेरी अंतोईनेट अशिले, जेन्का मगिर लोकांनी मारले।